-المطبخ النيوزلندي ممكن نقول انه اغلب اكلاته هي جاية من دول تانيةزي بريطانيا وفيهو قليل من الحاجات الاشورية القديمة للسكان الاصليين وعموما بيحبوا الاكل الطري و اللين اذا كان من البحر ولا من الواطه